קול ואחד קידוז מן הד שלחה חדד האדף בסיס, כחאל משיה עשרה דקאי רק, ממבאד טולי תלתין דקיקה, חדם מעא סاحب, באש ישג'עכ תדיר מוסיקה כתפרחכ, או לבסה ג'דידה ללריאדה, פכר פי אססחה פי אלמוד ו פי אלטאקה, מאשי חסכ תדיר בזאף, או ג'יר דיר שוייה קול נהאר, אלאהמ הואא אלאסתמרריה ו אלחרקה, מן טולף טולי מתקדרש תעיש בלא ביה.